अस्चार्य कहन्से अनौठो शब्द हए, कोइ भि घटना आप्रत्यासित घटो गौबो के अनौठो के रूपमे लैजात हए । कोभि घटना एकासि घटनो एकवरी घटनो अनअपेच्छिक घटनो फिर अस्चार्यके रूपमे लौ जात हए । अस्चार्यकि मतलब सकारात्मक वा रमाइलो फिर हुइ सकत हए कोइ खबर अदभुत खबर वा नयाँ चमतकार घटनाको सामना करनो एक रमाइलो क्षणके रूपमे लौ जात हए । या फिर कोइ मतलब नयाँ अथवा नराम्रो खबर पात हए तव मनै के मनमे चिन्ता घवराहट पैदा करनो फिर अस्चार्य हए ।